<noise> Friji yatite mambom ya mema sana, friji jasaidira sana, kochakurya chakula kivikauri hara sikirisambuka, amuna matunda vikauri siyarisambuka amuna mpaka lamatondo shana uri ni muzima vi shanauri kobani wavikire ndizi, labda embe, labda mparachichi, ko nowavikire ahajuisi ya embe ya saidira, basoda iji kowosaka <noise> soda yane yaboha shanauri kowavikire ukashona yahorre kwahiyo iji friji jasaidira sana, <noise> ujaboya jii ukalanga damazingira ukoona mboamboa jare janyama kowavikire siirisambuka <noise> shana uri ni safi. <noise>